Ma lokacai ya ndza nggyihurǝ na, zhi shirǝ panai mbwa tsǝ mbǝ makarantaw sai nǝ nggwi na nya nwa ghǝnyi panai mbwa tsǝw mbǝ makaranta. Má nya tsǝw mbǝ makaranta má, nǝ malamai nya nwa ghǝnyi, swai tsǝw mǝla nyi nǝ nya tsǝw mbǝ ghyi mma, tǝghǝna ɗalaiwara hya vǝla ka ghǝnyi. Má nya sǝghǝ mbǝ ghyi mma, nǝ ˈyiya nya nwa ghǝnyi swai nya mǝlǝ ra tsǝrǝ vǝ. ˈYi ngwina nyi panara tsǝrǝvǝ nǝ ndwa ndza nǝ ndwa ndza ndwa ndǝrǝ pughǝ kuma. Nǝ ndwa mǝlǝ janga nǝ ndwa mǝlǝ janga nǝ ndwa ndza ndwa ndǝrǝ pughǝ kuma, gha mma nǝ ndwa kǝlǝ kimbǝ hadlǝn nǝ yarighumi swai hya dlǝdlǝɓa ka ghǝnyi nǝ kimbǝ nggihwi. Kowanai pwa pǝdlǝm ma mbwa thlarǝ nǝ mbwa gyigyi ˈyarighumi, nǝ mbwa janga biblǝ nǝ mbwa gyigyi ˈyarighumi, ɓam ɓam nǝ ˈyi ngwi na nya nwa ghǝnyi, anuwi tsǝtsǝw má, anuwi dlǝdlǝw swi kǝla ndu má, aci nuwirǝ ndza mbwa naroswi. Má nuwa nja mbwa naroswu na, kusǝ nǝ mbwa vǝlǝ swa ká ndwi mbǝ swi nǝ ndwa ntu nǝ. Má gha nja ndwa nggu ghǝn gha, gha tsǝtsǝwu, gha naraswu na. Nǝ gha mǝlǝ swai mbwa nwa ka gha nǝ gha tsǝw mbǝ makaranta na. Wanǝ ndza ndwa ndǝrǝ pughǝ kuma. Ƙha rǝ mbwa va dlǝdlǝɓa ghǝnyi nǝ ghǝnyi ˈyashighǝ, har rǝ ghǝnya sǝghǝ kǝlǝ, har sǝghǝ rǝ na na ndza zǝ na wa nya sǝghǝ mǝlǝ nana nyi ghyi, wa nya ya nana nyi ˈyashighǝ má. Má panai hya dlǝdlǝɓa ká ghǝnyi na, ƙha nǝ nya dlǝdlǝɓa ká nana ghǝnyi ˈyashighǝ. Zǝhwa mbwa giggyi ˈyarǝghum rǝ tǝghǝnangǝi. Má ngga thlyi ghǝna nǝ mimi na ndwa mbanu. Ama zǝhu ndwa giggyi ˈyarǝghum rǝ ghǝnangǝi, domin nǝ hya sǝghǝ ndza mbwa ɗǝɗǝrǝ dzǝvǝ kuma. panara va ndza mma, ma ˈyashigha ɗa kuntǝ na, a ndwi nka ˈyashighǝ hya ɗa kuntǝ, ko nǝ hya kǝ́lǝ́ ˈyi gongwami nǝ hya ɗa kuntǝ nǝ, ko shagha rǝ hya kǝ́lǝ́, shagha irǝrǝ kha nǝ hya ɗa kuntǝ nǝ, domin ƙha nǝ ndwa gha dlǝdlǝɓǝ taw swi. A ndwi nka ˈyashighǝ nǝ hya ɗa iri nǝnta kuntǝ mma. Ko mbǝ makaranta mma, ƙha nǝ mbwa nwa ká ghǝnyi ra va ndza. Na anuwi khǝnka ˈyashighǝ nǝ hya ɗa kuntǝ, nǝ hya dlǝdlǝɓǝ taw swu má, ma dlǝdlǝɓǝ taw swi ndǝrǝ nǝ zugha thlǝ nǝ, nǝ zugha dlǝdlǝɓǝ taw swi. Domin kha rǝ ghǝnya dlǝdlǝɓǝ kǝla ˈyi gwinayi, má hya mǝlǝ thlǝn na, nǝ ghǝnya hya ɗana, ndzondzǝ mǝ rǝ vapuna nyi nǝ ghuna nǝ panai mbwa mǝlǝ, ká sǝghǝ mǝla nǝw ƙha. Nǝ ghǝnya rǝ ndzondzǝ rǝ vapuna hyi, nǝ hya ɗana, ƙha nǝ mbwa mǝlǝn na, mi taw swu na, ndzondzǝ rǝ vapuni ya nǝ gha nǝ panai ya ta mi tdai hwaba na, ndzondzǝ gha nǝ panai ya ta dai hwaba, nǝ hya fǝ ghǝnyi, nǝ ghǝnya nǝ, panai hya ta dai hwaba, miiii mi yamwi na zǝgha hyi kwa shagha, wa mbwa hwara hui wa mbwa mpatǝghǝ hurgyi wa mbwa fai shagha wa mbwa zǝghai yamwi kwa shagha, nǝ mbwa mǝlǝ tsǝnǝ, nǝ mbwa tsǝghǝtǝghǝ tsǝnǝ nǝ mbwa twi kwa ninta shagha, nǝ mbwa sǝghǝ zǝghǝ ghunǝkwi kwa, má nta tsǝna mbǝgha dwi ta na, nǝ mbwa sǝghǝ twi hwaba kwa ghǝni dlaw, nǝ dlaw ma dlawa purǝpu na nǝ hya pwi nǝ mbwa twi kwa nǝ hya cika vǝ ndǝrǝ. Ƙha nǝ mbwa fǝ ghǝnyi nǝ ya dlǝdlǝɓǝ ra vandza. Nǝ ghǝnyi ˈyashighǝ, ɓa mma panai hya tsǝtsǝghǝ pawa hyi. Nǝ mbwa nǝ hya rǝ fǝ fǝ pawa nǝ hya rǝ tsǝtsǝghǝw nǝ nya rǝ nǝ nto wana banǝ tsǝtsǝghǝ na ghǝzǝ pawa, nǝ hya fǝ nǝ vǝla ghǝnyi, nǝ nya tsǝtsǝghǝ. Mi ndwi tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝw na, nanǝ kuma zaniya na ƙhǝi tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝw, ndza mǝna zha ghǝ tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝw ƙha nǝ mbwa tsǝmǝ kuma zani tsǝm-tsǝm-tsǝmi, nǝ gha ɗa sabulu miyangǝ tsǝmǝ tsǝmǝ tsǝmǝ nǝ gha tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝi. Ƙha rǝ hya va dlǝdlǝɓa ká ghǝnyi, nǝ nyi ˈyasghighǝ, nǝ nyi tsǝw irǝrǝ, har rǝ ghǝnya sǝghǝ kǝlǝ, har rǝ ghǝnya sǝghǝ nja na ƙha. ˈYashighǝ wa nya dlǝdlǝɓǝ swu kǝla ˈyi gwina na nyi ghǝtǝnǝ tǝina nyi panai hya ndza kimbǝ ghya hyi, nǝ ghǝnya fǝ nci nǝ ghǝnya nǝ. Swa mǝla hyi nǝ ghǝnya nǝ gha pal ghǝnya miyi fa ghǝnya kǝlǝ. Má má hya rǝ mpá ko yá miyi na, ndza ɓǝnazha nǝ ghuna yá miyi, anǝ ghǝnya dlǝdlǝɓǝ kǝla ghun mma pana yá miya nǝw rǝ? Dlǝra mǝ yá miyi, ɓai yá miyi ɓai mpá. Ƙha rǝ ghǝnya kǝlǝ nǝ ghǝnya nǝ swa mǝla hyi. Ghǝzǝ rǝ hya sǝghǝ ndza mma ghǝtǝna mpáw, nǝ hya dlǝdlǝɓǝ swa ndǝndǝra ká ghǝnyi, mǝlǝw mǝ ninta ƙha, mǝlǝw mǝ ninta ƙha, tsǝtsǝghǝw mǝ swi, mpǝ mpatǝghǝ mǝ gǝw kyi, ɗao mǝ yamwi dzǝgha dǝghǝ yamwi wa na ghǝzǝ shi ƙha. Wa na ƙhǝ zǝ shi ƙha panai hya dlǝdlǝɓa ká ghǝnyi. Panai hya panai mamaya taw swi nǝ hya kaw ndu na, dǝ ndzondzǝ mǝ tana nǝ ghuna nǝ panai mbwa taw swi ghun namai. Nǝ hya dlǝdlǝɓǝ ká ghǝnyi ra vandza nǝ ghǝnyi ˈyashighǝ. Anuwai tsǝtsǝw má, má nuwa ndza mbwa tsǝtsǝwi. Ƙhǝ dlǝdlǝɓǝ swa kuma nuwa kimbǝ ghyi na ndǝrǝ nara tsǝrǝvǝw. Ɓa mma panai mbwa tsǝw mbǝ coci vǝzhi ladi, nǝ ndwa mǝlǝ swa zǝmǝ kari, nǝ ndwa gwi thlǝna mbǝ ghyi kari, ˈyi mpa gǝwkyi, ˈyi ɗǝ ɗa yamwi dzǝgh dǝghǝ yamwi, nǝ mbwa gyi adǝwa pǝdlǝmi, nǝ ndwa mǝlǝ kyikya thlǝna kuma nji pǝdlǝm zhai ndwa timi.